أكثر شي استفدت منه أو أكثر نصيحة استفدت منها إني ما أخاف من الفشل، وأكون صبورة، طبعًا هذي النصايح يعني كانت support ليا وداعم كبير ليا في حياتي، إلى الآن أنا ماشية بيها ما أخاف من الفشل ودايمًا أحب أجرب أشياء جديدة وما أخاف إني أفشل، وأكون صبورة دايمًا عليها.